Tarihi lesdi mai kanjum on dubi. dubi mai on lesdi mai hebi sembe hore mabbe wartiri lesdi mai andaadum ha duniyaaru. lesdi mai do mari ummatoore masin marbe aadilaaku be endam chaka mabbe.